Mi buran yidugo mi yara njaratedam guldam je be kantu ha nder. ngam mi wulna redu am. yarugo ndiyam guldum do fista hanji goddo watan o heba o nyama nyamdu boddum. amma to hanji mako do sukki o nyamata no o yidi.